<noise> inomo yang iofi uwa untuk pernapasan mane jange nako menurut ngoji moi ketoko mi de kia bole isasarongo sasarongo karna ketoko mane nako wojomoka wo i usus mane ijomanga ijomanga de ketoko mane dadi isi sebab okia usus buntu karna kangano usus mane dadi i jomanga karna ketoko ibangka ketika wololaka aje akere wo udomo a manege ma ketoko mane i <hesitation> kia ibangka sampe o supu melebihi batas kangano batas batas usus sehingga wo ngomasa lo isiri ngomasa loi dadi uwa karna kangano usus mane ijomangaka Mi mi lo sokomanege nako woojomo kai ngoe mi usus mane ibangka de dadi kia jabo karna mi nako woojomo ijau au mane ma bati ka tenggorokan sampe usus oka mane ija ijabo ngodumu sehingga wo ngo wo ngomasa lo isiri bahkan wo batuk lo aunu isupu nako bole mane iofi uwa karna bole isasarongo mane dapat isisebab okia per pernapasan tersumbat karna bole isasarongo mane ma kia ma debu lo demena karna kangano nako ngomi mane o okia oka kan wo sarongo lo wo lelega uwa ma bati ka ma bole i tataromo ma bole i fafaja lo kawo ojomo sehingga manena pernapasan lo isiri isesak sampe batuk berdara lo idaene mungkin sokomanege.